Owu oko ekedu eti uwem, eti uwem edude, se nkudde k'uwem nsie, iyipke mkpo owu, iéahama idarake ma owu ke sidiọkde enye ama sifomde amd siariknte enye ekienede iyip eka nsie ma ete nsie, anam mkpo nnen nnen inyemke mfina k'uwen. edi owu emean siak toño toño edi owu emem, enye afan eti eti ke ntak ah ada ke esie ada ke e nte enye etiede ma nte fanuly nsie (unfelligible) nte ke ekpuk nsie nte enye etiede ada oro ada ọdọhọ ke enye atan uwem, myemke iko, inyemke mfina kpukpru mi, ọnyuñ asaña asaña odu ma Abasi k'afọc Abasi imimaha ndika etie mkpo ebi anamde mkpo ke ntak ah enye esi idem nsie efep ke mkpo arimbuɗ ebine Abasi saña saña ayak idem nsie ono Abasi saña saña so ntak ke enye afem edi oro ndo do and mm'owu anwana ndikiene e ndu uwem nsie ke ntak uwem nsie afan ma mm'owu nte mmo ekudde.